हम इस्ठीर पानी पसंद कर चे इस्ठीर पानी में बहाव नहीं हो कर चे। एकरासे में डूबे के डर भी कम रह चे इसीध पारी में एक कमी इवी। बा चे कि इस्ठीर पानी नहीं बहे के कारण हमें गंदगी किला मोकवडा। कीट हर तरह के घास फोंस से वो जल्दी ग तो इस्ठीर पानी ठीक। नहीं रह चे में ग्यानिक के मानना बाग की बहुता पानी ही पियल जाएचे।